وروستی شی چې مې وخوړ، چپس وو. د جوړولو طریقه یې داسې ده: کچالو پوست او میده یي کړئ. په اوبو کې یې پریږدئ. وچ کړئ او په غوړو کې یې واچوی. وروسته په کاغذ کې ایښودل ترڅو غوړ یي جذب شي. مالګه او مرچ اضافه کړئ چی مزه داره سۍ بیا نوش جان.